क्यानडाकि संस्कृति एक समृद्ध और विविध मिश्रण हए, जो विभिन्न जातीयता, भाषा और परम्परान्के समेटे हए । हिनाकि प्रमुख भाषा अंग्रेजी और फ्रेन्च हएँ जो द्विभाषिकताकि विशेषता प्रस्तुत करत हए । क्यानडामे मूल निवासी संस्कृतिन्मे विशेष करके आदिवासी जनजातिन्को समृद्ध धरोहर हए, जौनमे कला, संगीत और कथा महत्वपूर्ण हएँ । त्युहारनको दृष्टिकोणसे क्यानडामे धन्यवाद दिनको त्युहार, क्यानडा डे, क्रिसमस जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाओ जात हएँ । हिनाको खानु फिर विविध हए । क्यानडाकि कला और संगीत क्षेत्रमे फिर बडो योगदान हए, जहाँ चित्रकार और संगीतकार जैसे ग्रेसी साउथवेट और लियान राइम्स विश्वभर पर–परिचित हएँ । कुल मिलाएके क्यानडाकि संस्कृति जाकि ऐतिहासिक धरोहर, विविधता और समावेशीताकि अद्वितीय मिश्रण हए ।